Kamaa ko toye leydi, leydi Mexico maa e wodi cuisine, ko un defirta e gene e albasare e nebban, e condi marori seɗɗa, sai liɗɗi ko kusel seɗɗa. Yimɓe Fombina Latin e nana belɗum maajun.